I sport a pölu esi ël calcio, la pallavolo, la biciclëtta e <hesitation> e la cursa a pe però d'aut sai pa përché mi praticu pa d'sport ën sucietà, ma fun ën po d'amatutial mach ën biciclëtta e cuindi sai pa